I termometri mënd jenë me o u mercuriu o me u digitali, ka çelsh u termometru, pret se jarrën a temperatura e pranë e vu përposh njëi sietullje, e mban fina çë ngë i bie e pra’ sheh sa ke a temperatura.